<hesitation> Mm Jÿÿ köö e fá’ e ‘ná’ re guíina re faa’ara e la nⱥⱥ re fáá’ra jñⱥ óora jötu e nɇɇ kí xena e nɇɇ’ o guiina gá dse ngýn gá e jñⱥ óora ká kö’ re guíina a la <hesitation> óora e giⱥ elaa dsa nǿǿ, reñínáa’ óra jñóó ‘né’ o óra ´ña ‘nɇɇ’ ká kö’ jö, xiru e nɇɇ’ xa ká juý tá ere jmⱥⱥ rá’ ka kö’ jö, jöre guíi náa’ tán óora ela llⱥ’ re guíináa’ jö jmⱥⱥ jö e my téeráa’ dxó dsírá’ b ama re guiiná’ e tan lɇ óora e re llⱥ’ náa’ ere guíi náá’ jnáa’.